Njan gbíti bóg fana unñi bo, bâgina ngi bàa ma, bari bâna húri welem bàa ma, bari bingi yaanti mo ndaani. Bíti nyaanta handomu, gimanda, anto hana fii bagondin fommu, aa tto gegi wilooli, wii woma, wee wi angegegi. Gbaata bombogi fana, baata gimanda ndu uma baŋ a grayi gembe gtída gmaagi angiyi ganti hana a ɓaalu uber wi an madata haji ma. wee ggí winoo si nfúre ma gtída gmaafi angegegi.